Corea del sur pais asiatico kua, jaema kuape yaesa jare yaesa jare uesauka yandeve retava, de que kua tätä guajupe, <hesitation> oime vi iroï yeyeva, jare oime araku, <hesitation> jokua tëtä guajupe, jaema se jaeva jaeko, kua tëtä guajupe, oime, oime iroï, jare oime arakuvi por tanto jayave kua tëtäpe ikavi jare ïpörä por que jukurai oyemo mantiene hasta el momento.